كي بدات تهدرلو الطفل مسكين خاف و ارماها للأرض و قالت اللعبة علاش ترمي فيا للرض وانا تلعب بيا وانضحكك، بكات اللعبة ارفدها هذاك الطفل و بدا يهدر معاها و يقصر معاها و ولات تضحك.